Joni mi wodi faɗe jewegoo, mi wodi faɗe fijo ɗiɗi, mi wodi gilashije, mi hammi ko ɗe tati, mi yejjiti ni, amma ɗe fuf mi wodi ɗe, mi amfira ɗe bo to mi ummaake.